Los alimentus orgánicus no llevan enreus químicus ni sotras gerigoncias i sonin más sanus. Peru, craru, el mercá-lus assina pagandu comu orgánicus, pos lleva perras. Peru essu es un pobrema que paquí palos puebrus chicus ya te digu que no tenemus porque las cosas que cautivamus son derechamenti orgánicas, en sin nesseciá de certificaus ni ispetoris d'essus. Lo malu es que a ca vés semus más perrus.